कार ब्रांडां म मारुति सुजुकी, टाटा, महिंद्रा, हुंडई, होंडा, टोयोटा, फोर्ड, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, ऑडी, वॉल्वो, स्कोडा, किआ, निसान, डैटसन, जगुआर, लैंड रोवर, रेनॉल्ट, फॉक्सवैगन और फेरारी। मारुति और टाटा भारत म लोकप्रिय होलां। बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज लक्ज़री गाड़ियां होलां। टाटा और महिंद्रा पहाड़ी इलाकों म खूब देखल जालां।